بقول ليهو التمارين مهمة لصحتك وحتي لو ماعندك دافع ممكن تبدا حبة حبة وما تضغط نفسك وماضروري تدخل جيم او صالة رياضية كفاية انك تمشي نص ساعة في اليوم او ممكن تجرب تمارين خفيفة في البيت. البداية الساهلة بتخليك تستمر واهم حاجة انك تبدا حتي لو بشي بسيط ومع الوقت حتلقي الدافع، لما تشوف انه جسمك بدا يتحسن ومزاجك اتصلح.